Ny élephante zany da biby zakabe izy io, de mahitagnareo misy agn'iny orony zakabe igny, de raha miteha tany amin'ny dezera agny izy ein, afaky hitehirizany ragno <hesitation> igny orony igny, da rehefa mandeha ohatry ka oe afaka ilay zagny, de afaka azosony io ragnony io, zey zao agnisagn'ny toetry raiky hafantarako ne sady sy manam-paharoa visy e visy biby agnany an'iza toetra za sady fana- agnisagny fagnavota olo avy akoa anie zagny ame teny misy andreo amy dezera agnagny e.